إذا ماكله شدت في المقلا <hesitation> أول حاجه نخلي المقلا تبرد شويه وبعدين نحط فيها شويه ما و صابون ولا خل ونخليها على النار شويه، الما و الخل يلينو الماكله اللي شدت ويخليوك <hesitation> تنظفها بكل سهوله بعدين نستعمل إسفنجه ولا سلك ناعم <hesitation> لتنظيف المقلا إذا لقيت بقايا نعاود نكرر العمليه لحد ما تتنظف.